Oziq-ovqat bizning sog'lig'imizga turli xil zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, ortiqcha shakar va tuz iste'moli yurak-qon tomir kasalliklari va diabet rivojlanishiga olib kelishi mumkin.